De le trano mihiboka koa zany <hesitation> fitahiriza raha ohatsy hoe mamboly zany iha de lafa manintsy igny gn'andro lafa avy asotry igny ampilirinao ao zay vokatsy azonao mba tsy lanin'ny nintsy amin'igny misy koa moa bibibiby kely ma tady hanimba de ao koa tsy afaky miditsy ao i de fa ao avao zany fambolenao voaharo soa.